Coffee machine khe kaisa coffee swlama machine. Phiaba coffee baade bo dudh cha som cha tei lebu cha bo swlamwui mano o machine o. O machine o kaitham kaibrwui hakor tongo tei kaisa hakor o kaisa manwui swlamwui mano. Tei bebak hakor ni alada alada bukhuk tongo tei bumung swuijak tongo. Amobai chwng sai mano je bo hakor o tamo tong hinwui. Waisa hakor kupulwng khai cha tei coffee dakhe button sebwui je hamjakma manwui no nwngwui mano. O machine no chalokna bagwui pohor nango tei sijak borok nango.